Ti'i jedun pakya madyunëp je' xëjk, jue yë na wi'inpuxujëp, ji'ib bi'i tokatyë t'sa myëdë, në ko'o da a'ax dun wyopyë o në ko'o a'ax dun yaj pëdëkyë jet's dun na wi'inpuxujëp pakya yë, në ko'o dun muk wi'ipuxujëp jadut's jedun myaj padakap më naj dun myaj këwanyën, jadunt's je në, wi'inmakëp, jadut's je në myaj kudemëp a jadunt's dun jën pa'apëkënyëp amso'o jedun kyawayn, kap je ti'i tyam chok ko'o dun padakëp o pë kaj konaj nywi'inxonanëp manytë je jue dun padakap je t'sajkësyx myaj ku xëwëp jadun jedun kayëp yë jedun mas pakya madyunëp.